Wor Norway ankun dib ete <hesitation> ishini midasit utamaduni ishin kabd tok horri horreti ishin, laft ishian lilla green ia, horri horrete, yaani lawwon aina aina kabdi, gaalinen hinkabdi, ishin amminen reenen hinkabdi. Ree naf dabasa tan akan horreti. amminen annen akan dudhi. ishin ilman ishianen annen itkanneni. won, sagale ishin nyaatinnen anneni, foni. dub amminen wor kunnen, wor dini ishian kristoati. kristo aminti, amminen wor kun dib ede bolli akan daati ishin, bolli akan daati ishin utamaduni tab bollia kabdi.